التمارين الي يحتاجها الكلب يوميا اهي من عشرة الى خمسة عشر تمرين يوميا خصوصا حق عضلة الكتف والرجل عشان هاي يساعده ان يتعزز صحته بشكل عام